Laba laba ma jaring manege ma fungsi manege, pertama a moi manege i sidadi nanga wola, yang ke yang sinoto manege <hesitation> fungsi atau manfaaat <hesitation> jaring lawa lawa manege o kia inomo bisa a jamake, <hesitation> jange manege ma ma fungsi, fungsi jaring laba lawa lawa manege supaya <hesitation> manga ke kehidupan manege bisa i terlindung dari e o kia, e binatang binatang lain binatang binatang lain yang bisa manga kehidupan manege i terancam.